الكلب <hesitation> يحتاج شوية تمرين يومي باش يحافظ على صحتو, الكلاب النشيطة كيما الجولدن ريتش ريفر <hesitation> أو الهوسكي يلزمهم ساعة ولا ساعتين تمرين أما الكلاب اللي عندها طاقة أقل ممكن يكفيه نص ساعة ولا ساعة أهم شي هو إنك تعطيه فرصه باش يفرغ <hesitation> طاقتو يلعب معاك لأن الرياضة تقوي عضلاتو و تحسن <hesitation> من صحتو.